मबफुर तपुर् दोन्ग् नम जयु। गप्सुर् सन् <hesitation> कोननय गुबुन् सव्दुन्ग् पुर्कु नोकुल् कलमु हयु। भि गुहुन्नि तकय म जनु हगुन्। ह, लै बर्त् अरो बतुर् पुर गप्सुर् कननय <hesitation> सव्द पुर्कु नोकुल् कलमु ननि तकय मिति जयु। जेब् जिरप् मन् सिनि बुनन्ग् बुनय अरो गुबुन् जुनर् कोल् कलमु <hesitation> ननि बो दोन्ग्। भे गुहुअ पिसुर् रुक्खुक्, रै जिर्लनयो लोगु पुर्कु गोसे बोनि एब बद गिरि पुर्कु होबर् तन्वेन् मदत् कलमु।